To, akwai oh, oh, azu əkɗon, əkɗon na jiye əmdan bagatu kirbu, kirbu, sup kirbu, əmdan əkdong na əmdanun gida maduwan na gagtee a saa, gagfee, capta ga ukjlang, əkdong əmdana captuna, əmdanu uɓagetu, əmdannuɓuna ununa jlamu kuma momani siri momami kwan ya ye duɓana, gungwana koro ga burburtit ɓaha, gi birbirtid ɗaha na, gatte fic ɓakjlan ayangəkɗotki, ya papuma, ya papuma, ya papuma na, har ənno na ga papuma, ukolang əkɗong to akunung əkdong non əmdan bagow sada, ayak, əkdon no əmda kotatu man kokwayo, kwaikwayu, əmdan ja na gi ja na agido wani ginen, kwaikwayo na ya silkwan kwaikwayom eskwu yajktak kwaikwayo ee kana, gijttu aka na ayang əkdong a kana, jlawo kuffana sai gajlatati eedkah, gijliti edkah na ya silkwam ya silkwa na akwana ayang kwaikwayang tala vira, viru na gabe amik aming kaɗalin, ga pii ii gaku, ai duwan gincu amin kaɗai bi ye gabe musakon na gapi ii gaku, atuunnuman yadgwak jlara kwarra na bee to atu manko wudara ma kwaikwayo kwakwayo. To kori akwai guramin, guramin əmdannun jlamage fee gawa ɗera, əmɗan jlama ga, japuskang guramin, əmdan jlama ga kajlawan birin, əmdan jlama ga a kurnak birin to tina dani, birin har da kati əmdan jlama ga shayitkira, əmdan sago, atum lo, birin co yee, ma tu flama ga kargun nin giyi tidimin kare, karera wu gawa to gadon duwo na tuna, auramin əmɗan daktu martaban daktu da baretu, koro, akwai a zuu, hayakwan, hayakwan cuno no əmdan bagetu, əmdan ba na gagfee saa, ga ə. da, jlama ga du kuntin, kuntin cu no na əmda jlama ga ɗawa kuntin tina manko, kuntin əmdan dipda kuntin tina manko, uutin əmdan dipdaga punn ɓeena hayako, no əmda jlama ga dera, əmdan jlama ga kuntin dera, kuri sere vardamin, virdamin na a zu virdamin, virdamin atu ka əmda jlamama bawut kira, əmdan jlamu bawutkira na, əmdan jlama ga bawutikira əmdan naunak ga virdamun əmduno ga hyiɗa, əmdan runu hidawu na əmdan da pumpmi, da papumi, papumina əmdan datch ku ayang virdamin ee gam, əmdan nweka ayuk virdamun ech gam na dabu virdamu, davayya aptarau, əmdan da jlamu du bawun. To gapazan yee, har əmdan jlama yo əstafinnitkiri, bololotkiri, əmdan da see, gapazan, əmda jlama ga əan waketkiri ka əmdan da kiɗi dan ga ɗon duwuni, gapazau, atu ka, a kunuk kare kalang, tinan əmdan kuru, karek kalan gu ɓena, kari kalan go no a pata, akwai əmdan baga tafila, tafila atu na ka kalen, tafilam co duwan ni gu batu na gi ja na gi sapdutu ga sidatu ɗavayya, dowomi flaralewanra viruna, əmdan nutgunetu aka duwoni əmdan, etu nawu davayya da mak sutu, əmdan. aksatu na dabu umlalang gyaɗan dapi gaku na atun cuno ka tapilan ka kaka awa ɗeng kaleng gwa tala pata duwan tina awa kuru ɓuna bade no kalara gawa a pata amma tuna no awasga bembe tasi da wa awa kuri kalang go pum